بالنسبه للإضاءه كنت هستخدم الشموع او مصابيح الزيت للإضاءه بليل وبالنسبه للطهي كنت هجمع الخشب واشعل فيه النار واستخدمه للشي او كوقود كمواقد للحطب يعني، وبالنسبه للميه كنت هحاول استخدم مصادر الميه الطبيعيه زي الانهار او الآبار وبالنسبه للانشطه اليوميه كنت هركز علي الانشطه زي الزراعه الرسم قراءة الكتب